Màmàŋ da miɔ̀ŋ yaȧ golà, dèda miɔ̀ŋ yaà golà, yèye miɔ̀ŋ yaà golà, a a nyunùim nyàŋ gbiŋ yaà golà. Màmàŋ da miɔ̀ŋ wò yaȧ golà, golà jɔa, miàŋ pɛɛ mìŋ yaà golà jɔa, anyuùŋ gɔuim nyàŋ gbiŋ mìŋ wa yèwè dìì mìŋ naŋ mìŋ naŋ yìlè fɛ̀ɛ̀ àŋ yaà wa golà, àŋ kpɛlɛ golàa, àŋ yaȧ golà jɔa.